Toshbaqalar o'ziga xos xususiyatlarga ega eng ajoyib mavjudodlardir. Toshbaqalar yirtqichlardan himoya qiluvchi qattiq suyak qobig'iga ega qobiq esa ikki qismdan iborat karapas, plastron va ularning anatomiyasining ajralmas qismi hisoblanadi. Toshbaqalar uzoq umr ko'rishlari bilan mashhur ba'zi turlari yuz yildan ortiq yashaydi. Bu uzoq umr ko'rish turlarga qarab o'zgarib turadi. Ba'zi toshbaqalar quruqlikdagi eng qadimgi hayvonlar qatoriga ham kirishadi.